السّلام شي كتير مُهم، شي كتير حلو، شي كتير مُمتع إنّو نحن نتّبعو بي حياتنا، السّلام إنّو نكون متفائلين، نكون سلميّن من جوّاتنا <hesitation> ما نكون حاملين خبُس جوّاتنا <hesitation> للأشخاص الّي نحن منتعامل معا، السّلام هوّ رمز كل شي حلو، نكون سليمين بي أخلِائنا، بي تعامُلنا بي تصرُّفاتنا مع جيرانّا مع أهلنا، فا السّلام كتير حلو، كتير لازم نتّبعو <hesitation> لأنّو كتير رمز بي عبّر عن المحبّة، بي عبّر عن <hesitation> أدّيه إنت بسيط أدّيه إنت حلو. فا السّلام متل ما ألت كتير كتير شي حلو لازم نتّعبو نتّبعو <hesitation> السّلام هيّ سلام الصحّة، سلامة النّفس، سلامة بالتّعامُل مع الآخرين، السّلام ال- <hesitation> الجسدي، السّلام الدّاخلي والخارجي، <hesitation> السّلام بي- كل- شي- بي كل شي يعني مسلاً <hesitation> السّلام نسْلَم من شي نحن ما متوقعين إنّو نحن يصير معنا متل حادس سير منسْلَم منّو، <hesitation> مسلاً السّلام من المرض، السّلام من البُعد عن العالم الّي بتعطينا سلبيّات، السّلام بي- بالصحّة، وأهمّا شي متل ما دايماً أنا بضوّي على موضوع. إنّو السّلام لازم ننشرو متل حيلّا صِفة لازم ننشرا بالمُجتمع ولا ولادنا ولا عيلتنا لازم نعلّم ال- الحُب، نعلّم السّلام إنّو نكون سليمين بي بأخلائنا، بي كلامنا، ما نكون عم نغلط عم نشهّر بي حدا لأ خلّينا هيكة بسيطين، خلّي السّلام يعم <hesitation> خلّي رمز بي حياتنا دايماً نحن نتّبعو ونمشي في و وهيكي السّلام رمز القوّة أهمّا شي السّلام رمز القوّة ليش؟ لأنّو <hesitation> في سلام بي حياتنا يعني نحن سلمانين من- كل- شي- شر- من كل شي شر <hesitation> بي حياتنا الّي نحن منواجها مع أشخاص مع يمكن <hesitation> مع أشخاص نحن مننواجها بالشّغل ال- <hesitation> إذا كل شخص اتّبع السّلام فا الدّني بتكون بألف خير يعني أنا اتّبعت السّلام بي حياتي، ورفيئي اتّبع السّلام، ورفيئتي اتّبعت السّلام، مُدير الشّغُل يمكن اتّبع السّلام حا يعم السّلام مسلاً بالجّو كلّو محل ما نحن آعدين، بالشّغل أو بالبيت أو بي حيلّا محل، بس يعم السّلام وينوجد السّلام كل شي بيهون يعني <hesitation> منتبادل كل شي إيجابي وكل شي حلو من خِلال إنّو نحن من جوّاتنا سليمين نفسيّتنا سليمة، فا منئدّم كل شي حلو.